إذا ودك تطويّن تيشرت، أولاً افرديه على سطح مستوٍ، بعدين طوي الجانبين للداخل، ثم اطويه من الأسفل للأعلى، أما البنطلون، افرديه بعدين اطوي كل طرف للوسط، وبعدين اطويه نصفين، للملابس الأخرى، افرديها وطوي الأطراف للداخل، ثم اطويها من الأسفل، بها الطريجة تجدري تحافظي على الملابس مرتبة وما تتجعد.